Fomba fametraha <hesitation> talatala na tazera anaty trano ao. Alà tazera iny laha ohatsy i fa vita bakany, apetraky amy sisitrano eny, amy sisy amy rindry iny zany, satria laha atao anivo eo iny lasa mibaha lasa tsy omby trano iny fa tery. Atao amy sisiny eny i, arakaraky ty habeny amizay, la eny amizay ro ametrametraha ze enta tia hapetraky eny. Afaky kea i apetraky, fantsihy amy rindry amy tena rindry amy sisiny amy raha rey la eny avao i apetrapetrak'eny planche rey, la iny fa afaky ampiasa.